Индонезия як кишвари архипелагӣ бо ҳазорон ҷазира мебошад. Дар таърихаш бисёр қавмҳо ва шоҳигариҳои гуногун вуҷуд доштанд. Ин кишвар маркази тиҷорати намаки баҳрӣ, доруҳо ва ғизоҳои нодир буд. Забон ва фарҳанги он аз омезиши осиё, арабӣ ва аврупоӣ таъсир гирифтааст.